<noise> Mìŋ manaŋ e wuiyè bì mɛ̀, kaa sìà e nɛ̀ŋ ɓuuyè lii le bà kaiŋ kaanè, yaà e nɛ̀ŋ bà anyùùŋ nyaŋ kuwa àŋ sìyeìŋ nòo kaiŋ tìà, è fɔɔyɛ̀ìm jii. Kìlà, yèè ke jɔɔkomaŋ, e ja, ka niŋ jè, kàiŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nɔ̀ɔ̀ŋ jè sùà until e ɗuunyaŋ mɛ̀ e wa nàwèè jùà, è do nàìm fɔ̀ɔ̀yɛ̀ jii, è jùà.